namboŋ, mbətləm, mai, wubsə, nandam, illim, wattsəmai, tan tan, toknandam, dzub, tliti namboŋ, <noise> tliti mbətləm, tlitimai, tliti wubsə, tliti nandam, tliti lim, tliti wattsəmai, tliti tan tan, tliti toknandam, dzub tashi mbətləm, tashi mai, tashi wubsə, tashinandam, tashi lim, tashi wattsəmai, tashi tan tan, tashi toknandam, dzub tashi mai, <noise> mai tə namboŋ, mai tə mbətləm, mai tə mai, mai tə wubsə, mai tə nandam, mai tə lim, mai tə wattsəmai, mai tə tan tan, mai tə toknandam, tashi wubsə, wubsə tənamboŋ, wubsə tə mbətləm, wubsə təmai, wubsə tə wubsə, wubsə tə nandam, wubsə tə lim, wubsə tə wattsə mai, wubsə tə tan tan, wubsə tə toknandam, dzub tashinandam, tashi nandam tə namboŋ, tə mbət; əm, tə mai, tə wubsə, tə nandam, tə wattsə mai, tə tan tan, tə toknandam, dzub tashi lim, tashi lim tə nambaoŋ, lim tə mbətləm, lim tə mai, lim tə wubsə, lim tənandam. lim tə lim, limtə wattsəmai, lim tə tan tan, lim tə toknandam, tashi wattsamai, tashi wattsəmai tə namboŋ, tə mbətləm, təmai, tə wubsə, tə nandam, təlim, tə wattsəmai, tə tan tan, tə toknandam, tahi tan tan, tan tan tənamboŋ, tan tan tə mbətlam, tan tan tə mai, tan tan tə wubsə, tan tan tənandam, tan tan tə lim, tan tan tə wattsəmai, tan tan tə tan tan, tan tan tə toknandam, dzub tashi toknandam, toknandamtə namboŋ, toknandam tə mbətləm, toknandam təmai, toknandam tə wubsə, toknandam tə nandam, toknandam tə lim, toknandam təlim, toknandam tə wattsəmai, toknandam tə tan tan, toknandam tə toknandam, gur nyi namboŋ.